Oli babé éluw éni ucaméén bébang yo piyo, aw bu gakotondi yo wala nu hayéén yo gakotondi gagu aw béŋa maal uŋa ukando nukando mutaséén nunak yo nélaab jaraam éhay ufaak nuwaléén yo nugubéén yo nutéb ubang jaak yo béju élako piyo bakajénut wala nuŋorul éliw yayu nuŋa yo uŋa uruur fulacéén fara mutaséén.